أني فنانة وأبغي أصير فنانة مشهورة، فهذا أني أولردي حلمي إني أصير فنانة مشهورة. العلم هو شي وايد جميل، لكن العالم يقنن روحه في في- "فيلد" معينة واجد محدودة. والفن لكن ما له حدود مثل العلم، فالفن، أني أختار الفن